Ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii sèè ka nɔ̀ŋ sààŋ maŋ jȧwè, e gbɔ̀ɔ yaȧ gbɔ̀ɔ sùȧ è nyɛnɛŋ mìŋ fòo jiwiè, gbɔ̀ɔ̀ kiìŋ ne, tiŋ nȧŋ yaȧ, e gbɔ̀ɔ̀ nyaàntàaŋ, è nyɛ̀nɛ̀ìm miŋ fè jiwiè, e ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii, e gbɔ̀ɔ̀ e kpai kpùla, kpȧì maŋ di nyɛ̀nɛŋ, è nyɛnɛŋ miŋ fè jiwiè, weètii sèè ka jɔ̀ȧ ko sȧȧŋ maŋjȧwè, sèè gbɔ̀ɔ̀ ɗì tìyèe lii yoo nɔŋ nɔ̀ŋ, ɗèwè jìwii gbiŋ fèim ɓɛ̀nɛ̀ŋ nɔ̀ɔŋ, òfoo kiìŋ yèè, mìŋ manȧn ka hawe ka jiwiè wo Dayȧ woim tɔ̀ɔ̀ e keì sìȧŋ, kɛɛ sèè gbɔ̀ɔ̀ lii yoo nɔŋ nɔ̀ŋ e ɗèwè jìwie gbìŋ fèim ɓɛ̀nɛ̀ŋ nɔ̀ɔŋ.